Jware kanak <noise> ka nem nwa nigo mi, jwere ti yele gashulum, nin pi lishe nin tele da lem gashulum, ni luɓi ɓweleŋ lo lishe she liɓe, ni yame Yama Yamba gbomni funi jwere ung ni uti kanak, da voro kakwe mo wili yimam munjang kati jali ti jali ni daa lana kini, luk kiniŋ kwinna, yimam bershit kati jali ti jali ni daa lana kini, lukiŋ kwinna, yela kuri ni daani lana kini lukiŋ kwinna, were yimam ka leɓe she ka lishe ni daa ni lana kini lukiŋ kwinna, mwa nanghe ten vee uf- fafau, ti yinale ma nanghe kpang ten ɓwele she nung, yel twa ɓang ka twale yele she lishe she libe ni she, to luk jware kakwe yina! nungmi, mwa shong kane shit she ɗi ninne shong ma vee tine luki ko, yin shika luk jware kakwe yina, dangha mon daa yeme sho mon takaa luk ne jware kakwe ve yeme shwe inne lala, yin shika mo wi nunghi ti male ti nigo, mon wi mwa tini uri gong, monwi mwan shong ni fabi kang vee ti ne ko kwen luk jwere kan kane ma nwa nigomi, nyina da nungmi. <noise>